கண்கள் அல்லது காட்சி சைகைகள் சில பூச்சிகள் தங்கள் உடல் பாகங்களின் இயக்கங்கள் அல்லது வண்ணங்களைப் பயன்படுத்தி தகவல்களை அனுப்புகின்றன. உதாரணமாக, சில சிட்டுக்குருவிகள் பறவைகளை ஈர்க்க அழகான வண்ணங்களை காட்டுகின்றன. வாசனைகள் சில பூச்சிகள் குறிப்பிட்ட மணங்களை உமிழ்ந்து, மற்ற பூச்சிகளை உணவு, ஆபத்து அல்லது இணை சேர்க்கச் சொல்ல அழைக்கின்றன. கருப்பு எறும்புகள் உணவை கண்டுபிடித்த பிறகு வாசனையைத் தாண்டி வழி காட்டுகின்றன. ஒலி சில பூச்சிகள் சுழலும் ஒலி அல்லது விசிறி போன்ற செயல்களால் தகவல்களை பரிமாறுகின்றன. கிளப்பர்ஸ் போன்ற பூச்சிகள் ஒலியால் அவர்களின் நிலையை காட்டுகின்றன.